Egbe-lawei yoi-ke yoi pa- de-ne mene zini osu kpo seume ne, ye- mu be-be yobe yela-de beh, yor di ne bi nor, jeonwoh yerin lowo kin bimor, cosu gele kiti ke mi era geri tan beh, meme soi epo koh k gbegha tleme nore dere, gbole kpa-kpa doh kuwor, arne toh ya-ye se mien humor, dini yeise paper bra- seri, ela- cba kpo pa-nu emo yenin bulu kpo la, so, ema yoi sei la-la yor la yor ebi kpo ke yarin, keme-kpo gbo kumor niw fumor, kpe de fero, keme- ke mie tawi mu kpor keme di bomor Nbumo akoyi ke di mu kumi a ene akpo ke emi bra, bra ke mien. ma sai sei kpo fa, emene yorin-fi mi bi-ke-la-fe, and, yo di kiri ke mein sei papa wene kumor, papa egeri kile kumor pre kpo doh kumor, ere ofu ena bi-de obaw o-ye fai, so, akpo ziniyei kpo fari, bk-ke sei yei fuo sai serifa kone posu awor ama son doh tan nor cust kpo joini kumor keme kpa ba kumor keme gba gbei yu ekiyur kpo sisi kumor.

Ese kimi aki- buru tu, ese fwmi aki buru-oku-ofomu fe, biu na naowei an-gono more dhiri mor teme-din, puli ko-ne ko pare weremi, oru-kpo ka-re kumor hanaowa gba-bra mene omene zini oru ka-re ko-me onu-bofebo ke kare-ye, nana jokoni he ena-re la buh sari buh sai-h